بس كان الجو عاصف والمطر ينزل بغزارة، بعد فترة من الطيران شافوا جزرة كبيرة قرروا يستريحوا عليها أثناء وجودهم هناك، لقوا طائرا آخر صايديهم إجتمعوا مع بعض وبدأوا يتعاونون في توجيه بعض، الأم تعلمتهم كيف يتبعوا النجوم وبفضل تعاونهم قدروا يرجعوا للطريق الصحيح.، في النهاية وصلوا لوجهتهم بأمان مع بداية الربيع وكانت رحلته مليانة دروس عن التعاون والشجاعة.